Gny fomba ahafan'ny gny pingouins mitazo hafanana amy toera manara io da izy mana hoditsy, mana volo somary matevy ka mahatanty miatriky anize ze nara zay. De eo koa ereo samy pingouins miaraky miharo manao anio, mitambatsy raiky mitangorongoro sô mitahiry hafanana.